<hesitation> די וועג וויאזוי צו מאכן מעל איז מ'נעמט- קודם דארף מען לאזן די ווייץ וואקסן, נאכדעם קען מען עס אפשניידן. אינמאל מ'שניידט עס אפ דארף מען עס אריינטראגן אין א ספעציעלע פלאץ <hesitation> ווי דארטן ציקוועטשן זיי אלע שטיקלעך מעל- אלע די- די ווייץ און זיי- נאכדעם טיילן זיי אפ די שאלעכטס און די מעל וואס קומט ארויס פון אינעווייניג און אזוי האט מען ווייץ.